سلطة الفواكه دي من أكتر حاجة المفضلة عندي ، ببدأ بقى اجيب التفاح والجوافة والموز والخوخ وأحط- وأحطهم بقى على بعض وأقطعهم واحطهم سوا واجيب عصير كوكتيل أصب عصير الكوكتيل معاهم ويبقى تحفة ، مبحطش أي سكر علشان الفواكه اولريدي مسكرة